A na xana gen nthia colores de xra thuthe tsani o nisu color kuji ch'on chamarras, camisas ken nthia color sine o katse, color de rosa ko yuba suthiye uthjuba pero gen nthia thuthie de colores a na chi tundito chaꞌna gen colo cafe, colo gris gen nthia chjon o nisu pantalones, blusas, camisas gen nthia colo nu naye color chaꞌna. <noise>